انا احب الاكل احب اتكلم عن الاكل الاطباق التقليديه الاكلات الجديده دايما الاكل يثير ال-السعاده عندي. تبادل الوصفات الافكار الجديده في الطبخ, ايضا <hesitation> الرياضه ايضا تحمسني سواء نتكلم مثلا عن مباريات او الفرق المفضله كنا نتحدث عن هذه المو-الموضوعات تديني طاقه ايجابيه كده وارتياح نفسي.